Mi solitament vun a drömi tardi perché a la sera m'perdu, vardu ël computer, vardu la televiziun e cuindi prima d'ën bot vun mai a drömi, però dizuma che a la matin a m'pias pa drömi perché l'ai ën cazin dë coze da fe e cuindi dizuma che vun a drömi tardi, ma m'ausu prest